Australia haste bo kaisa belai kotor haste tei aboni bagwui no juda juda nokbar twuibar nukjago. Uttor australia jemon darwin tei carin hai jaga ni nokbar twuibar khe satung watwui tei kwchangma bo tongo. Central australia khe kutung tei morubhumi rok tongo tei o jagao belai tungo tei kwchango jora jorao. Dokhin australia jemon melbourne tei adelaide hai jagao khe kutung kwchang tei borof bo klai o. Purbo australia jemon sydney tei brisbane hai jaga khe kutung tei jorao watwui bo klai o. Paithago sai mano je australia ni nokbar twuibar o kutung kwchang tei watwui bo tongo.